أتوقع أنه الحياة الجيدة هي الحياة الخالية من الضغوطات النفسية والإجتماعية هي أول نقطة ثاني نقطة الحياة الجيدة حياة بيتوافر فيها الأمان المادي أو ما يسمي بال financial security هذه الحياة الجيدة الصحة ال- ال- المنزل هذي الشغلات.